Raha sendra navadikin'ny mpamosavy lasa alika aho dia ny ahafahako manambara ny olona manodidina an'ahy dia manantona an'ilay olona aho dia tsy miala eo akaikiny eo raha tsy, miezaka mamantatra an'ilay olona aho hoe izaho ity ilay olona mires- izaho le olona miresaka amin'azy ity, hiezahako fafa- ampahafantarina hoe izaho ilay izy, dia manantona ny olona aho. tsy manaikitra fa kalma be dia mipetraka tsy miala eo amin'ilay toerana mihintsy ahako.